א טעלעפאון איז צוגע- <hesitation> גייט אריין די נו- די ווערטער וואס מ'זאגט פון איין טעלעפאון און די כוואליעס פון די קול גייט אריבער צו די אנדערע זייט ווי א מענטש קען עס הערן, <hesitation> כ'ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי ס'ארבעט אבער דאס איז וואס מ'קען טוהן מיט עס.